यो जो बिल्लो हुदो छ यैका झिक्कै झिक्कै प्रजाती हुदा छन जसो मुलाई लाग्दो छ । यसो किन लाग्दो छ भन्यापछि हाम्रा समाजमा हाम्रा घर वरिपरिउणा पन झिक्कै झिक्कै बिल्ला हुदा छन् । ति बिल्ला फरक फरक हुदा छन् । छुट्टा छुट्टै हुदाछन् । जसै कोइ बिल्ला नाना हुदा कोई बिल्ला ठुल्लाई हुदा काई काला को सेता पन हुदा कैकाई आँखा निला हुदा छन् भन्यापछि कैकाइ कसाई धमिला धमिला सेता बिल्लाका जसा आँखा भन्दा छन । अ त्यसा पन हुदा छन । तिनको रंग रोगन जो हुदो छ त्यो पन फरक हुदो छ । तिनको शरिर हुदो छ त्यो पन फरक फरक मुईले धेक्याकी छु । अकोइ बिल्ला चाहि आफ्ना घर परिवारसंग घुलमिल भैखेर बस्न्या बिल्ला हुदा छन भन्पापछि कोइ टाणा टाणा जान्या एक्लै कस्न मन पणाउन्या बिल्ला पन मुइले धेक्याकी छु । त्यइ भैखेर त्यसा झिक्कै झीक्कै हुन्ना मुईले थाहा पाया अनुसार चाहि अब यति मात्र थाँहा पायाकी छु तैपन त्यसा झिक्कै बिल्ला हुदाछन् जसो मलाई लाग्दो छ । बिल्लाको यत्ती प्रजाती भन्या था नभ्यापन यइका झिक्कै झिक्कै प्रजाति छन जसो लाग्दो छ । त्यई भैखेर बिल्लाको यत्ती प्रजाती भनिखेर नसक्यापन यि झिक्कै चाहि हुदाछन जसो लाग्दो छ ।